Pagi aye itu makan nasi uduk sama semur jengkol, nasi uduk tuh dibikinnye dari beras campur santen, carenye dikukus dulu tuh biar legit nasi uduknya biar enak nah kalau jengkol itu jangan jengkol bw yang yang dipakai jengkol benar biar berase itu jengkol itunya apa namanya sumurnya, nah kalau siang itu aye makan gado-gado isinya tuh ada kacang panjang. labu siem, ada kangkong, ada juga toge ade juga itu kol tempe tahu lalu dicampur itu jadi satu deh tu ye pedes deh, siang makannya ajib banget enak. terus kalau sore soto betawi, soto betawi itu isinya ya itu daging kepaling kentang terus daun bawang sambal goang emping ah pokoknya enak deh tuh nah kalau belum pade ngerasain tuh ye makan dia tuh kalau enggak ya beli deh di warung kite nih ada nih kite dagang juga masalahnya gitu ini agak promosi dikit enggak apa-apa kali ye.